Hioko'i itokopapita roga'a oiraareha oo'ore eitahiro'oo oo'ore ahokoupa iboou bokorau oiraareha eriboro piri itokopapita, uu roo'ore tariirii tearaapa roga'a, tutuperi. Oiraarei oo'ore tutuperi a paraehara, a abeehara heaboo ua ba'oehara uu o hokopie'upa oo'ore bo ka'arori tutuperi ka'aro. Bisio uu, bisio, bisio para'oeaa a abeehara hapita a taruu'ehara bo ore purupuruarei. A taruu'eaa aiaa haia a paraea oariaae haia bo osiriaa haia purupuru osi. Hioko'i itokopapita bisio kuteaba oiraae tutuperi aga riiriipie haaboro kubisia oo'ore tutuperi aa. Bisio heetaa hitaka, a paraehara, bisio para'oeaa a apeebohara. Hioko'i bisio haia boteeraa'uarei oiraarei tutuperi a bisio eketeraapa bisio a beehara a paraea tairi haa'oerii uroreba roa'are oitaa'ita tuuperi are bai taruu'eroeaa, hioko'i uroeba pararoea roo'ore oitaa'ita tutuperi are uroebaa oo'ore bo kirako'o, aga baariirii tahipi'e- haaboro hiokoi ii husitahio ua bisio haa'oeroo oru oira hioko'i baaba purupuru. A o hokopi'ehaaboro hioko'i oari tutuperi kai bo ka'arori tutuperi ka'aro. A itokopapita aga ore'oopie- haaboroo i kere'aga abakuapita so'ee abakuapita o hokopi'ehareeboro oo'ore tutuperi o hokopi'e- hareeboro purupuru oo'ore tutuperi. Hapita hitaka o siba- haraaboro bisio. A abeea oo'ore tutuperi a taruu'eea oiraarei purupuru. A ai'oba a rurubibaa purupuru bo ore'oo'oo bo bapi'oo a rurubibaa, uka oirare'upa bisio bo bapi'oo oo'ore tutuperi a baire kope'upa hukuia oiraare purupuro bo'osi'oo. Hioko'i a ruiia hiokoi kirakoo'o oo'ore tutuperi o ii tabiriri hioko'i a kopeea oiraarei. Hioko'i a bisioea bisio, a ruupeea hioko'i tutuperi oiraba oo'ore oiraba oo'ore purupuru osi. Hioko'i ii'aa purupuru osi hioko'i ia ohokopi'e baa hiokoii oo'ore tutuperi. Siihi'ii abakua pita roga'a kere'agaa hokohareeboro iisio o hokopi'e hareeboro oo'ore tutuperi. O hokopi'e hareeboro purupuru oo'ore tutuperi. Pita uka o tahiroi keketearaapa isiio oiraareha, roiraareha roo'ore ariboro biru i boou oo'ore bokorau, korau basi. Hioko'i riiriitearaapa oru oira itokopapita a A teera'a haraaboro ii'oo eipaareha a itokopapita riirii- haraaboro roga'a oo'ore tutuperi. Haia bo ora'oo oo'ore tutuperi a aga ore'oopie haabohara rogaa riopa teatea hararo roga'a oo'ore tutuperi bisio ei reetotahi ro'oo haia oru'oo bisio pita oiraba oeaa bo suku'u. Aa, arehua oo'ore bisio boropa'oo oo'ore eipa'oo parahara tahi a oirabeea roga'a oo'ore are'ei biubiu husi roga'a oo'ore keerere bo keerere. Ha oiraarei tutuperi a kekeribohara bisio bo husiri hioko'i a pa'ahua boobootoaroa hioko'i bo husiri haia. Ori iisio roga'a oiraarei opii'a katotei. Hioko'i baa oo'ore oo'ore uaha ro hura- haareboroo hura- haareboroo ro'ore tutuperi roo'ore barari tutuperi. A abakua pita rogaa tuurue oreoopita tuuru piteea hiokoi bopa'a oru'oo ii'oo. Oiraarei oo'ore tutuperi. Haia oru oo uaha rubirubihareeboro are bisio haraaboroo, abakua pita roga'a hoko tea'oepa oo'ore tutuperi. Oru oiraareha roga'a oo'ore purupuru a oira hokopi'e teaepa. A bisio tee, a bisio kekeharaboro bisio a itokopapita riiriiharaboroo rogaa ii'oo tutuperi. A riirii- haraaboro sa bisio hooko haraau baba pita tutuperi bo kutuku'uaarei bisio pita o riirii haraboroo. Kere'agaa parapara- haraape bisio pitahaa'oea tutuperi heuabo ua abaraea roga'a. Aru riiriiaa roga'a abapitee heuabo. Aru paraea aru ibarau paraea bo bapi aru bo bapi taetaeba, kai botakiri kai eipa'oo bo eba o para'opa agaa roga'a. Oru bo riiriiro'oa hioko'i a bisio hareeroo bisio, o kuuku'u oira teera'aba roga'a oo'ore para hara tahiro, itokopapita ii'oo hioko'i a teera'a- haraaboroo tutuperi bisio kere'aga uu, eapaapita para- haa'oea ai'aa. A arii'opita roga'a taga hareeba oo'ore a uka a kekehareebaa oo'ore roheo oo'ore purupuru. Kai ei tahiro'oo oo'ore iboou oo'ore korau basi, kai oo'ore, oo'ore enbarabent oira'opi. Are'oeaa roga'a hioko'i oo'ore tutuperi bisiraape kere'aga para- haraape. Hapita ori ii'aa haia ua raako ari- haraaboroo hisio suaheetaa bisio pita hokoaupa. Sitarii- haraau roga'a oo'ore ei tahiro'oo a oira, a bii'e hareeba oo'ore tutuperi biee'upa oira para'upa. Kere ori iipii, ori ii'aa oo'ore ua bisio- haa'oero, bisio aira kekeharaboroo pirio airari. Oru agaarei hita bo teeraa'oa, akeke tearapa bisio, baera'iobaa roheoarei, baera'iobaa boo'ore bo korauarei a ekeabohara roga'a oo'ore, oo'ore pita opa'haa'oeroo oo'ore tutuperi. Uaha hiokoi bisio haa'oero bisio ato'oba ato'ohaa'upa hioko'i, ai'aa a bisio hokoba hiokoi bisio pita tutuperi, a paraea. a paraea hiokoi, ii'oo hioko'i bai <hesitation> o eke- haraaboro oo'ore bo riirii tahiro'oa. Hioko'i.